кешіріңіздерші бетіңді жаппай ақ қой енді әдемілеп түссей видеоға
видеоға әдемілеп түс әсия
әсия күйеуінің көзіне шынымен шөп салды ма
әуелден ол өзінің жұмсақтығын көнбістігін көрсетіп алды содан кейін ол ойына келгенін істеп отыр
ғаламторға жүктелген видеоның қалған бөлігі қайда
бұл ер азаматты ойлауға болады қандай екенін
бастаған ісінің аяғы не болады екенін ойлай алмайды
ел жұртқа өз әулетін масқара еткен еркек кім
ол жерде мені бұлар ұрды ғой әбден ұрды ғой басында бұлар
видеоның өзіне де бетімді түсірмекші болды бұлар
пәтерге баса көктеп кірген оның отбасын қандай жаза күтіп тұр
жазасы ыыы жүз мың айлық есеп көрсеткіштен үш жылға дейін бас бостандығынан айырады
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
өмірде мүлде адаспай ешбір ісіне өкінбейтін жан жоқ шығар сірә
өмір барда адасу бар өмір барда өкіну қателесу қайғыру бар
орны толмас қателіктер жасалып тұнығың лайланып өзегің өртенгенде қайда барып кімнен ақыл сұрап қайдан пана таппай кететініңді білмейтін сәттер болады
бүгінгі бағдарламада даулы мәселе
бәрін де кейіпкердің өзі баяндасын алдымен танысайық
түркістан облысы төле би ауданынан келген әсия ханымның айрандай төгілген абыройын ақтау үшін айтар өз шындығы бар
қош келдіңіз әсия ханым
өзіңізді таныстырып болған жайды басынан бастап баяндап берсеңіз
неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз алғашқы рет
менің ы ең бірінші тұрмысқа шыққан жасым он сегіз жаста тұрмысқа шыққанмын
ыыы алып қашты ма
иә екі қыз бір ұлым бар бірінші некемнен
ыыы сосын күйеуім қайтыс болды
неше жылдан кейін отауласқаннан кейін
екі мың екі мың тоғызыншы жылы қайтыс болды октябрь октябрьдің уақытында примерно
содан кейін ыыы күйеуім қайтыс болғаннан кейін м мен ата анамның үйінде жаңағы екі қыз бір ұлымды алып сол ата анамның үйіне кеттім
содан ата анаңыз да сол ы түркістан облысында
барлығымыз бір жерде тұратынбыз
сосын жаңағы өзім жұмысқа тұрып ммм сосын жаңағы жұмыспен қатар бағуым үшін жаңағы өзім де мектепте жүргенімде ы өнер жағынан нем бар еді жаңағы
ы содан тойға шығып өлең айта бастадым жаңағы
сөйтіп жүргенде бір күні жаңағы осы қазіргі енді қазіргі деп айта алмаймын енді бір біраз уақыт болды енді ы азаматтық некеде бір күйеуім болды ғой енді
сол күйеумен таныстым мен жаңағы жігітпен
мхм қай жылы екі мың онда таныстым мхм
екі мың онда таныстым бір жылдан кейін
ыыы бойдақ па еді
жоқ ол негізі өзі ы әйелі бар төрт бала шағасы бар ажырасқан
ажырасқанда сол уақыттың ішінде ажырасып уже екеуі екі жақта тұрып жүрген бірінші әйелімен
сізбен таңысқан кезде басы бос еді
иә мхм басы бос еді сосын екеуміз ы қыз бен жігіт сияқты араласа бастадық
бірақ енді ы ол маған ештеңе жаңағы уәде берген жоқ мен і оған ештеңе уәде берген жоқпын жаңағы қыз бен жігіт болып жүрдік бірінші кезде
сосын күндердің күнінде балалар қайда болды ол кезде
өзінің әйелімен бірге өзінің
ал сіздің балаларыңыз менің менің балдарым м жаңағы әке шешемнің үйінде тұрамын ғой енді сол үйде тұратын мхм
сосын ы күндердің күнінде енді мен жаңағы леңгірден і қарағанда менде шымкенттің жаңағы айнала төңірегінде менде сол жақтан заказ көбірек келді де тойға
сосын айлығыма қарағанда анау ы тойдың несі жаңағы табысы көбірек болғаннан кейін енді мен уже сол шымкентке көшу керек болдым жаңа
өзім пәтер жалдадым ммм анда санда жаңағы алыс жолдардан келген кезде сол жаққа барып жататын болып
сөйтіп ммм сөйтіп жүргенімде бір күні жаңағы ыыы күйеуім жаңағы азаматтық некедегі күйеуім бір сумка киімін алып кешке қарай келеді жаңағы түнде
сағат он бір он екілер шамасында
ой мені әйелім қуып жіберді үйден мен тұра алмаймын
м қайтып барған едім мен тұра алмай келдім деп сонымен маған келеді
сосын екеуміз сөйтіп жүргенде мен мен айтамын ммм біздің былай екеуміз былай жүргеніміз болмайды ыыы
некеге тұрайық деймін егер анық сенің басың босап менің де басым бос дедім
некеге тұрайық дедік сосын екеуміз некелестік жаңағы мешітке барып ммм
оның өзінің жаңағы несі стоматолог мамандығы бар еді де негізі өзінің ы жаңағы жұмыс істейтін
дәрігер иә ы ауыл ауыл жерлерден не ашып алған әлгі сеть сияқты қылып анадай стоматология ашып алған жаңағы медпункттарынан
осы жерде ортаға сұрақ қоя кетейінші
некелеріңізді әке шешелеріңіз ата аналарыңыз білген жоқ білген жоқ
ұл қыздарыңыз білген жоқ ешкім білген жоқ тек қана екеуміз
сосын бұның жұмысында өзі врач жігіт бар жаңағы тұрсынбай деген сонымен ы ученик бала болды қолында
сол екеуі куәгер ретінде бізбен бірге барды
екі мың он бірінші жылы менің ы аяғым ауыр ауыр болды жаңағы жігіттен
сосын екі мың он екінші жылы жаңағы баламды босандым мен жаңағы жаңағы баламды үлкенімді
жүкті болып дүниеге бала әкелген кезде де некелеріңіз жасырын болып қала берді ме
иә ешкім білген жоқ иә
сосын балам ата анаңызбен яғни ол уақыт аралығында көріспедіңіз ғой
жоқ мен өзімнің ата анамның үйіне барып келіп жүрдім ғой
ы бұл тек қана мен сол мен барған уақытта анда санда менімен бірге қосылып ата анамның үйіне баратын тек қана бір кейбір уақыттарда бірақ көбіне өзім жаңағы
танысты ма сол кезде
ата анаммен танысты ғой бірақ ыыы жаңағы той жиында ғана араласып жүрді де болды тек қана
мен жаңағы ол жақта тек қана той жиын болса сояаққа мен ғана барамын мен жақтан той жиын болса ол ғана барады
бірақ көбіне мен жаққа бара алмайтын өйткені ол ы алматыға жан жаққа кетіп қалатын да жаңағы сетевой компанияның жаңағы несімен
м содан екі мың он төртте жаңағы екінші балама аяғым ауыр болды осы жігіттен
сөйтіп сол екі мың он төртінші жылы осы уақыт аралығында өзіңіздің ыыы бірінші некеңізден балаларыңыз ол нағашы ата әжесінің қолында жүрді
ата әжесінің қолында тұрды
ыыы сол өзімнің бұрынғы жаңағы күйеуім де жаңағы ы анасы да сол леңгерде тұратын ғой
екі жақта жүрді екі жаңағы атасы мен апасының қолында сол жақта оқыды
екінші балама аяғым ауыр кезде бір күні алматыдан келді
сол уақытта мен жаңағы алдында тұрған пәтерден екінші бір пәтерге көштім жаңағы
ы өзімнің екінші әпкем бар сол жаңағы көмектесіп екеуміз көштік сол жерге
ы содан көшкеннен кейін бір күні жаңағы алматыдан келді
сөйтіп келіп екеуміз онда да сол ақшаның жетіспеушілігінен ұрыс керіс басталды арамызда
мен енді маған да не болды да мен просто ана өзі алматыда жүреді келген кезде бір тиын ақшасыз келеді
қанша уақыт жүреді де ақшасыз келеді үйге постоянно
мен айтамын да енді м алматы болмаса осы шымкентте ақ жүріп істей берсеңізші мен оған сіз деп сөйлейтінмін
ы енді мына ташкенттің адамдары болғаннан кейін олардың салттары сондай ғой енді
сосын жаңағы екеуміз ұрысып ұрыс керіс болып сол жерде
сол жерде маған жаңағы болды мен сенімен тұрмаймын ыыы сен осылай менің өмірімді құрттың ыыы деп маған үш рет талақ қойды сол жерде
талақ қойдым талақ қойдым талақ қойдым деп
үш рет талақ айтты маған
мен айттым қандай жағдай болса да іште бала бар ол талақты не үшін қоясыз дедім
бірақ оған қарамай ол маған талақ қойды
содан күндердің күнінде ол қайтадан алматыға кетті
мен жалғыз өзім тұрыватырмын жаңағы балам жаңағы неге баратын садикке баратын
баламды садикке тастаймын да өзім жаңағы жұмысқа кетемін
сөйтіп қайда жұмыс істедіңіз
бізде шымкентте ы бұл жаңағы балам осы ы екінші балама не туған күнін өткізердің алдында біз көктемнің кезінде
бізде римзона деген жер бар жаңағы төрекулова көшеде сол жерден стоматология ашқанбыз
дайын стоматологияны арендаға арендовать етіп алдық
сосын сол стоматологияны істетіп жүріп ол жаңағы туған күн өткізген жылы екі мың он үште күзде алматыға кетті ғой жаңағы
содан сол күзден бастап мен сол жерге барып отырдым жаңағы жұмыс как администратор сияқты болып жаңағы басшы ретінде
ол жерде жаңағы өзі екі врач болатын медсестра болатын сол стоматологияны жүргізіп жүрдім
сонымен жаңағы жұмысыма барып келемін жаңағы не қыламын сөйтіп
стоматологияны ммм істесең істе істетпесең өткізе сал маған маған оның қажеті де жоқ
мен алматыдан өзім ақ ашып алғанмын ғой деп жаңағы маған не қылып ұрыс керіспен кетті
енді мен амал жоқ біржолата кетті ме сол кезде ажырастыңыздар ма енді талақ бергеннен кейін
жоқ оның ажырасқанда ол қалай деп айтсам болады бұның киімінің жартысы менің мен жақта біразы ыыы бұрынғы әйелінің үйінде біразы ата анасының үйінде
былайша айтқанда бұның м анау қалып кетіп бараатқан дүниесі жоқ та мысалы мен менде қалған дүниесі жоқ қалып кеткен
ы жан жақта жүре беретін ғой бұл былайша айтқанда бұның тұрақты тұрақты мынау менің үйім ғой мынау менің семьям ғой деп тұрған адам емес те
ы солай жаңағы бұрынғы әйелімен де араласып жүрді ме
жоқ ол кезде тек әйелі м сменмен жұмыс істейтін ыыы жаңағы тойханада
істеп жүрді деп айтты ол кезде сол тойханаға жұмысқа сменге кеткенде жаңа не қылған уақыттарында
бұл барады екен де жаңағы қасына бір күнге әйелі жоқ кезде бір күн жатып келеді жаңағы қасына
әйелі болса әйелі ол бірден айқай шығарып оны даже үйіне кіргізбейді де ол негізі әйелі өйткені әбден көңілін қалдырды да оның
сосын екі мың ы он бесте жаңағы январьдың кезінде қаңтарда баламды босандым мен жаңағы
сөйтіп балам екінші некеңізден екінші бала ыыы негізі бесінші балаңыз иә ммм мхм
мен январьдың сегізінен босанамын м жаңағы босандым
бірақ ммм маған енді врачтар жаңағы қойған уақытынан сәл ертерек босандым да мен
сөйтіп баланы жаңағы роддомнан алып шығатын киімім де жоқ ең болмаса
ештеңе алмағанмын ғой жаңағы ақша жоқ өйткені
содан екінші әпкем маған ы өзі базарда сауда істейтін сөйтіп маған бір күні айтады жүр мен сені автонұрға алып барайын сөйтіп сол жерде
маған киім алып базар ғой ол
базар автонұр деген базар бар сол жерде оптовый жерден жаңағы балаға өзіме киімдер алып береді
содан сол жылы жаңағы январьда мен босанамын жаңағы баламды
сөйтіп менен кейінгі сіңлілім бар ол да сол жылы жылдың а айдың соңында босанады да сөйтіп
папам жаңағы бір жілік етін алып екеумізге бөліп берді жаңағы
былайша айтқанда ата анам жаңағы не қылады біздің немізді қамтамасыз етеді де продуктымыз бәрін
сіз ы тұра тұрыңыз ы босанатын уақыт таяған кезде де жалдамалы пәтерде болдыңыз ба әлде өз ата анаңыздың үйіне бардыңыз ба жалдамалы пәтерде сол
аха содан көктем көктем шығады әйтеуір
ммм сөйтіп көктем шыққан уақытта бұл қайтадан алматыға кетеді мен барып жұмыс істейін мен бүйтіп отыра бермейін деп
содан алматыға кетеді і жұмыс істедім деп
бірақ алматыға кеткен сайын ешқандай ақша жоқ постоянно жаңағы
содан мен содан араларыңыз суи берді суи берді иә суып кете берді
содан екі мың сол екі мың он бесте менің мамам бір аяғынан жүре алмай қалады жаңағы
сөйтіп енді үйде былайша айтқанда продукты жоқ ештеңе жоқ квартираның өзін зорға төлеватырмыз
екі баламды аламын да жаңағы ата анамның үйіне барамын
бір апта жатамын одан үйге қайтып келемін
м бір екі үш күн үйде боламын қайтадан ата анамның үйіне барамын енді
ағайын туыстар сұраса мамам ауырып қалғаннан кейін соның жағдайын білу үшін қасында болу үшін келдім деймін постоянно
сонымен сөйтіп бір күні сол екі мың он бестен біздің вообще арамыз қатты суып кетті негізі
өзі өйткені алматыға көп кетті де өзі ы алдында да кетіп жүрді одан кейін де кетіп жүрді
ешқандай ақша жоқ ешқандай не жоқ одан былайша айтқанда ұрсыса бердіңіздер ұрсыса бердіңіздер иә содан жалғастырыңызшы
екі мың он алтыншы жылы мамам қайтыс болды
арада бір он күндей ме бір апта бір апта он күн өткен уақыттарда маған маған сенбей өзіңнің тіршілігіңді істей бер дейді
сөйдеді де аузына келгенін айтады маған болды мен уже шаршадым уже ммм әкеңнің үйіне келіп алып мен кісілік танытып маған сөйлеватсың ба
өйтіватсың ба бүйтіватсың ба деп маған неше түрлі сөздер айтады енді балағат сөздер сөйтеді де кетеді
сонымен қарым қатынас бітті содан қарым қатынасымыз үзілді
бір айдан кейін квартираға шығамын өзім сосын ммм марттың жетісі күні үйге келеді
таң азанмен маған звондап тұр мен ы пойыздан түсейін деватырмын қазір ы барайын деген едім
ммм и жаңағы енді менің әкемнің үйінде тұрыватыр деп ойлап қалады да ол
алдын екеуміз м сенің папаңның үйінде жолықпай ақ қояйық сөйлесіп алайық ы деп
мен айттым мен ол жақтан бөлек квартираға шығып кеттім деймін
сосын жаңағы қай жерде деді сөйтіп адресті айтамын осындай осындай келеді ол сол жерге
сосын екеуміз сол жерде жаңағы сөйлесеміз
жаңағы бұрынғы несі м постоянно маған айтатын әңгімесі ой мен ыыы кешір мен жаңағы деп не қыламын
не қылып келдім мен бұл жерге ы қимаймын деп солай келеді жаңағы
сосын мен бірақ сол уақытта мен айттым бұдан кейін екеуміз ерлі зайыпты емеспіз болды
мен сенімен тұрғым келмейді егер келемін десең просто тек балдарыңды көріп кетіп жүре бер болды
маған а так сенің уже әбден неңе тойдым дедім
өтірігіңе де неңе де тойдым ешқандай сеннен көмек жоқ не жоқ мен не қыламын сені дедім
сонымен оған да мақұл деді бірінші кезде
сөйтіп кетеді жаңағы арада бір бір апта он күн өткеннен кейін келеді бір күн балаларының қасында болады қайтадан кетеді жаңағы солай жүре берді ғой жаңағы
содан уже екеуміз екі бөлек адам болып кеткеннен кейін мен жаңағы бір ы бір жігітпен сөйлесемін жаңағы бір жігітпен жүремін
жаңағы сөйлесіп жүргенде енді жаңағы табиғаттың заңы дегендей өзім үшін ғана
бірақ ол маған ештеңе м жаңағыдай обещать етпейді мен де оған ештеңе жаңағы не қылмаймын
сонымен сөйтіп жүргенде күндердің күнінде бұл келіп кетіп жүріп жаңағы арада келіп кетіп жүреді де
бір күні білмеймін менің телефонымды алады да ммм жаңағы ватсабымды сканировать етіп алады өзінің телефонына
мен білмеймін оны баламның қолынан алып алады да сөйтеді де
м ертеніңде жұмысына кетеді де кейін маған сен ана ана қызбен былай сөйлесіпсің арасында мынадай не жігіт пайда болыпты ғой өйтіпті ғой бүйтіпті ғой деп маған
мен айтамын енді мен ол өзімнің өмірім ғой өзім білемін
сен кеткен адамсың
екеуміз тек қана бала бала үшін ғана сөйлесеміз а былай екеуміз екі бөлек адамбыз ғой дедім
сөйткеннен кейін а өзің біл онда деп жүре берді
сізге соңғы рет келген кезде бір ерекше сыйлық берген екен
иә сол туралы айтыңызшы
бұл денсаулыққа пайдалы түрлі бактериялардан қорғайды деп иә ммм
маған бір құрылғы әкеліп береді
сөйтеді де маған айтады ой мынаны мойныңа тағып ал осыны тағып жүрсең ыыы жаңағы емдейді сені деді
оның алдын біз сол шымкентте тұрып жүргенімізде білмеймін қай жылдары екенін сонда осындай мынадай бір құрылғы болатын онда
сондай сатып алып ол болатын жаңағы любой жеріңізге жаңағы даже елу метр қасыңызда тұрған адамдарды да емдей береді де өзі жаңағы программа енгізіп қойсаңыз
бір сол сияқты дейді де маған солай түсіндіреді негізі
бірақ оны аламын да мен даже оны кнопкасы болған да бұрынғы құрылғының мынада енді ешқандай кнопка ештеңе жоқ
бірақ енді ойлаймын енді қазіргі заманның несімен мүмкін ішінде бәрі программа мен орнатылған шығар деймін де мен аламын да оны мойныма тағып аламын
сөйтсем ол жпс екен оны сатып алған да жпс ты соны маған мойныма іліп қойған
мен екеуіңіз айрылысып кеткеннен кейін қайта қайта ұрыстық деп отырсыз иә
бірақ содан кейін сізге келіп сыйлық беріп отыр
сіз соны қабылдап отырсыз
сыйлық болғанда ол сыйлық ретінде деген жоқ ол маған просто айтты ы осындай бір не аппарат
бактерияларды өлтіреді айналасындағы осыны тағып жүр деді иә
құрылғы шықты соны сен мойныңа тағып алсайшы ақыры ауырып жүрсің ғой емдейді бұл сені деп маған қолыма береді ғой
ал шын мәнінде ол жпс болып шығады
яғни сіздің ыыы жүргенім қайда жүргеніңізді көрсетіп тұрады бақылап жүреді екен де ол мен оны білмеймін
содан жаңағы ана ол енді соны береді де кетіп қалады ғой енді
содан жаңағы сіз ташкентке емделуге дайындалып жаттыңыз дайындалып
сол күні шықтым жаңағы төрті күні шықтым мен ақпанның төрті күні сөйтіп сол күні ана жігітпен кездестім
ол жігітпен сөйтіп таңғы сағат ыыы алты жарым жетінің уақытысында ана жігіт енді пәтерден шығып кетеді ғой жаңағы
барып машинасын от алдырып отырған кезінде жаңағы әкесі қарындасы жолдас баласы бар қасында біржан деген
сөйтеді де барлығы төртеуі келіп бұны төрт машинасының төрт жақ есігін ашады да бұны машинадан суырып шығарады жаңағы
жүр ана квартираға алып бар бізді дейді ғой жаңағы
тура сол біз ы біз квартира снимать еткен районға дейін келеді негізі бұлар
жпс арқылы жаңағы тауып келеді де бірақ қай қай пәтер екенін таппай қалады да сол жерде
сосын ана баланы алып кір дейді жаңағы
ана бала бірінші кезде кішкене не қылып енді керек пе енді өзің тауып ал ақыры осы жерге дейін келіпсің ғой деп біраз ерегес болса
қасында ана жолдас баласы жаңағы біржан деген қолына пышағымен жаңағы бұған не қылады ғой қорқытады м қорқытады
алып бар болмаса мына жерде қазір өлтіреміз
ол уақытта қыстың уақытында енді таң атып келеатқан уақыт әлі қараңғы былай десек те болады
содан бір кезде пәтерге дейін келеді бұлар жаңағы не қылып сөйтіп жігітіңіз пәтерге алып келді иә
есікті тақылдатады мен енді әлі таң енді таң атып келеатқаннан кейін әлі бір кішкене жатып демала тұрайын сосын жаңағы ұйықтап алайын біраз сосын шығамын ғой деп ойлаймын да жаңағы
сол кезде есікті тақылдатады
мен арғы жағынан кім десем үндемеді бірінші кезде
кейін ойладым мен ммм біреу әншейін есікті не қылған шығар шатастырып алған шығар деп тұрған едім біресе қарасам тағы тақылдатыватыр
содан арғы жағынан кім деген едім ана жігіт жаңағы өзінің атын айтады болды басқа ештеңе демейді
содан мен есікті ашсам ана бәрі баса көктеп кіріп келеді ғой жаңағы
кіріп келіп мені ұрып соғып бастады жаңағы
бұрынғы күйеуіңіз иә күйеуімнің қасында әкесі бар қарындасы бар яғни қайын атаңыз бар ммм
сосын жолдас баласы жаңағы біржан деген жолдас баласы бар
сөйтеді де мені ұрып соққыға жықты сол күні иә
сол жерде жаңағы ана жігітті де апарады да ана біржан деген мына жерде мына стол тұрады сол жерге апарып лақтырып жіберіп отырғызып қояды ананы да
сонымен ана жерде мені ұрып соғыватыр жаңағы
енді мен ана жерде қайын атам болғаннан кейін мен енді қайын ата болғанда енді ол мен өзім
былайша айтқанда не дейді анау орыстар орысша айтпақшы шок болып қалдым да мен ол жерде
бара салып жаңағы енді үстімде майка бар менің жаңағы
простыня алып жауыватсам қайын атам да простыняға жармасып тартыватыр да ана жерде мен шешіп таста деп жаңағы не қылып
соның бәрін оған қоса видеоға түсіріп алыпты қарындасы алып камераға түсіріватыр жаңағы
бастан аяқ сол жерде бәрін камераға түсіріватыр жаңағы не қылыватыр
содан ол бұрынғы жолдасыңыздың туыстары сіздердің айырылысып кеткендеріңізді біледі бәрін біледі
содан камераға түсіріватыр да жаңағы сөйтіп
енді ол жерде ана даже камераның өзі видеоның өзінде де айтылған енді сен де бұның бәрін енді не қылайық ы былайша айтқанда как доказательство ретінде
ертең сен де өзінді ақтап кет
енді бұлардың ойы жаңағы мынау ы екінші рет үйленіп жаңағы не жағдайы жақсы болмай кетті
мына әйел ғой жүріп кеткен деген сияқты мәселемен түсірген ғой енді бұлар
білмеймін енді бұлар бірақ бұлардың айтуынша сондай болды да
былтыр түсірілген видеоның бәрі қазір ғаламторға тарап кетті иә ютубта бәрі
осы он күн шамасында болды барлығын алып интернетке таратып тастаған
араға арада бір жыл өткеннен кейін жүктеген болып тұр
оны уже оған уже бір жыл өтіп кетті
сол түсіріп болғаннан кейін бесі күні түсірді ме содан кеткен ой болды мен сені ұмыттым сен де мені ұмыт деп сөйтіп есіктен сөйтіп шығып кеткен
арада үш күннен кейін сегізі күні келеді ғой жаңағы маған қайтадан кешірім сұрап ой мен білмей қалыппын өйтіп қалыппын бүйтіп қалыппын
мен одан кейін қатты көңілім қалды
мен айттым мынандай тірліктен кейін сен маған не деп келіп тұрсың дедім
содан содан арада келеді жаңағы қайтадан кешірім сұрап келеді мына мен қатты көңіліме қалды ол не
ол сол оқиғадан кейін сіздің жаңағы араласып жүрген жігітіңізбен қарым қатынасыңыз қалай өзгерді
жоқ мен одан кейін араласпай кеттім онымен
өйткені оның да былайша айтқанда неге ертіп келдің деп мен оған не қылдым да
енді маған пышақ тақады ғой мені солай алып барды деп не қылды да ол маған
былайша айтқанда енді оны да енді былай мәжбүрлеп алып барған ғой ол жерге жаңағы сүйрелеп төрт адам болғаннан кейін
ол жігіттің отбасы бар ма жоқ ол ол бойдақ
басқа қонақтарға енді түсінікті болсын ауыр да болса әрине
сіздің өзіңіздің рұқсатыңыз бар бізде сол себепті сол видеоларды ммм бір қарап өтейікші
әсия деген міне
осындай нәрсені кешіреді ме екен кешіріңіздерші болды
міне осылай квартирада квартирада мына жігітпен отыр
иә сен отыр давай
бұл жпс прослушка болады мына әсия біліп ал
мен айтқанмын ғой кәмшаттың мойнына тағып алыпты тағып алды әдемі әп әдемі болып қалады деп дайындадым да пісірдім де
енді сен де өзіңді ақтап кетуің керексің мынаның барлығын енді жіберейік
енді мына жерде сұрамай кетпесем болмас
ыыы егер ажырасып кеткен болсаңыздар не себепті және кімнен кешірім сұрап жатырсыз
ол жерде мені бұлар ұрды ғой әбден ұрды ғой басында бұлар
ұрып соғып алып мені мына жерде де мысалы видеоның өзіне де бетімді түсірмекші болды бұлар
оның алдында да мысалы есіктен кіріп келе сала мені бас салып ұрып соғып не қылды да енді мен бір өзім мысалы олардан таяқ жей берген таяқ жей беріп
уже не қылдым да ақырында кешірім сұрауға мен мәжбүрлендім
өйткені кешірім енді кешірім сұрап не қылсам кішкене адам любой адам таяқ жегенде кешіріңдерші деп мысалы не қылады ғой
сол сияқты болды ма білмеймін әйтеуір мен айтып отырмын ғой қатты мені мына жерде қорлады да мхм ұрып соғып
тағы бір айтылған нәрсе дәл осы оқиға болған күні сіздің әмияныңыздан жүз мың теңге алып кетіпті иә кім
сол бұрынғы күйеуім мхм
сол жерде жаңағы ол именно сол видеода бұның оның түрі түсірілген де негізі
өйткені қарындасы жаңағы мынау менің ағам деп тұрып жаңағы камерасын сол жаққа қарап түсірген де
соны ғана неге желіге салмаған ғой бұлар қазір әлеуметтік желіге өйткені ағасының түрі тұр да ол жерде
содан анау нені салған ы көрсеткен жерінде де даже сол видеосы бар менің өзімде бар
сумкам полный столдың үстіне ақтарып тастаған ғой барлығын
кошелегімді алып именно сол жердегі ақшаны алыватыр да
кейін бір кезде анау әкесі бірақ сол жерде айтады тимесей дейді ақшасына тиіспе деп сөйткен
неге тимеймін мен бұған бердім ғой кезінде ақша бергенмін ғой бұған дейді
кейін мен айттым ол менің папамның ақшасы дегенмін а қазір папаңа апарып береміз деп сол жерде жаңағы мені бас салып ұрып соғып
енді мына сұраққа жауап беріңізші
өзіңіз ы қалай ойлайсыз сіздер айырылысып кеткеннен кейін біраз уақыт өткеннен кейін әкесін ертіп келіп қарындасын ертіп келіп
осы пәтерге іздеп келіп сізді соншалықты масқаралауына не себеп болды
бұл жерде енді ол былайша айтқанда өзін ақтап кету болды ғой бәрінің алдында
м міне менің ажырасқан себебім енді біріншісінің біріншісінен кетті енді ы бірінші әйелден ажырасты екіншіден де ажырасыватыр
себептер болу керек қой енді деп не қылды да ол
өйткені анау өзінің ата анасының алдында өзін ақтап алу ма сонда
видеода да солай не қылған ғой айтылған
енді сен бәрін өзіңді ақтап кету керексің енді осы видеомен деп жаңағы қарындасы екеуі солай сөйлескендері де бар жаңағы видеода да бар ол
жақсы енді не себепті бір жылдан кейін салынды және бұны қандай мақсатта ғаламторға кім жүктеді
мен ол мен ол не себепті салғанын білмеймін бірақ бірақ видеоның түбі осылардың өзінде а жаңағы қарындасы мен ағасында
осылардың өзінен басқа ешкім салады деп мен ойламаймын
өйткені осынша уақыт білмеймін бір жыл не үшін күтіп жүрген салса сол уақытта салу керек
или бұлар басында қорықтым мен жаңағы соттап жаңағы не қылып жібереді ме жаңағы заңға жүгіреді ме
енді мен сол күні барып жаздым негізі
бірақ кейін жаңағы өзім бұл қайта қайта келіп кетіп жүргеннен кейін бір екі ай өткеннен кейін жаңағы мен өзім жаңағы тергеушіге айттым
енді қоя салшы енді ыстықтай баспағаннан кейін темірді не қылмай ақ қой
болды бәрі басылып қалды бұлар да тынышталып қалды ғой деген едім
жарайды деді де тергеуді тоқтатып қойған
содан осы он күндей болды интернетте жүргеннен кейін тергеушіге қайтып бардым енді
қазір тергеу ісі жүріватыр енді қазір қайтадан мхм
енді ыыы бой жетіп қалған қыздарыңыздың бар екенін білеміз иә
олармен әңгіме болды ма осы туралы жалпы қалай қабылдады олар көрді ме
негізі менің екі қызым бұл бұрынғы күйеуімнің қандай екенін былайша айтқанда мені әбден даже қыздарымның көзінше де бұрын ұра салатын боқтай салатын неше түрлі балағат сөз айтатын
қыздарым ұнатпайтын негізі мама қоя салыңызшы деп
даже былтыр осы жағдай болғанда мен қатты бір үйде бір бір екі айдай өзіме келе алмай жүргенмін негізі
сол уақытта жылап еңіреп жүргенімде бір күні екінші қызым маған айтты мама сіз не білесіз бұл керек десеңіз
бір күні біз ұйықтап жатқанбыз ды деді қасымызға келіп қарап тұрды деді кроваттың қасына деді
содан мен көзімді ашсам қасымызда тұр екен мен теріс қарай салдым деді
жаңағы теріс қарап жата салдым деді түк білмегендей
көрпеміздің аяқ жағынан келіп көрпемізді ашып тұр деді
мама ол не үшін ашады айтыңызшы деп екінші қызым да жылаған сол уақытта
нешеде үлкенім он жетіде екінші қызым он алты жаста мхм
енді мен бұл жерге келу себебім просто анау қазір мен мысалы бала шағам бәрі бой жетіп уже өсіп кеватыр
екі қызым да бойжеткен
мысалы і кімге барып доказать етемін дедім де мен мысалы
иә видеоны көрген адам бірден былай ойлайды ыыы мына келіншек күйеуінің көзіне шөп салыпты соны күйеуі ұстап алыпты деп
көрген адамның бәрі бірден солай ойлайды
әлеуметтік желілерде де астына солай жазып қойған ғой
күйеуінің көзіне шөп салған деп жаңағы не қылып неше түрлі нелер жазып тастаған да
бірақ енді осы ыыы интернетке шықты дегеннен бастап одан кейін жаңағы осы тергеуші қайтіп істі қозғағаннан бастап
әлеуметтік желідегілер білмеймін шетінен жоқ болып кетіватыр жаңағы
мысалы ана инстаграмда бір группада болды
жақсы ол жағын алдағы уақытта сөйлесеміз әлі
жаңағы қыздарыңыздың не дегенін айтпадыңыз ғой
мен қыздарым қыздарыммен қазір өткенде бір екінші қызыммен ғана сөйлестім
ы олар енді күнде сабақта шымкентте оқиды олар
леңгірден екінші жылы шымкентке ауысып кеткен олар
м сөйтіп күнде сабақта кешке ы тойда билейді олар жаңағы группада бір
сөйтіп екінші қызыммен сөйлескен едім м менімен спокойно сөйлесті де ы жаңағы сөйтіп
айман сабақтан кейін не қылса ы аружан үшеуміз сөйлесейік бір жерге отырып деп
мақұл мама біз онда сұранып көрейік деді сабақтан бірақ жібермейді ғой деді
сөйтіп сол күні мен мынау тергеушінің алдынан шыға алмадым
кешке бірақ қайттым жаңағы түнде сағат он бір де ме бірақ қайттым тергеу болған күні
содан қайта алмадым мен де қыздармен жолыға алмадым
одан кейін қыздармен сөйлесетіндей де болыватқан жоқпын өйткені мен қазір
түсінікті түсінікті бірақ көрді ме көрмеді ме қалай ойлайсыз
енді көрген шығар өйткені қазір жастар ғой көбіне отыратын
ал сіз өзіңіз қайдан көрдіңіз
мен өзім білмеймін екісі күні или біріне ме екісіне ме осы мамырдың осы
сол уақытта мен кластасым жаңағы айгүл деген қыз бар сол қыз маған неден ы ватсабыма жіберді
маған осындай ы жаңағы сара деген нотариус болатын бұрын бізде соның келіні мен подружка екеуміз сөйтіп сол ы сараның келіні жанна жіберді маған
сені бүкіл нелерге салып жіберіпті ғой жаңағы ватсаптарда группаларда жүр екенсің деді
сонымен сол бірінші жіберді содан мен білдім мен интернетке салғанын
кейін бірақ өзінен сұрадым
сол күні как раз бір екі аптадан кейін бе арада өзі тура сол ы подружкам айтатын күні жаңағы кластасым айтқан күні маған үйге келген
балаларды көріп кетейінші деген едім бүгін деп келген сол күні
сөйтіп мен подъезіме жаңағы папаммен бір тірліктермен көшеге шығып келдім де сөйтіп үйге подъезден кіріватқанда жаңағы айгүл маған ватсапқа жібереді ғой жаңағыны
соны мен көремін де жіберді иә иә кластас қызым ғой енді
содан үйге кіремін де сөйтіп папамның кеткенін күтемін
сөйтіп папам бір екі пиала шәйін ішеді де кетеді папа сөйтіп папам
сонда осы оқиға былтыр болып кеткеннен кейін де сіздің үйіңізге емін еркін келіп кетіп жүре берді ме жүре берді
мен мен мен енді ол жерде қой екі балам кішкентай ғой екі балам тағы да бұл анау өзі негізі
ұрсып не қылмағаннан кейін келсе алдынан жүгіріп шығады да постоянно сөйтіп
даже екінші балам көбіне ауырып қала береді негізі көп ауырады
мына әкесіне жақындау болғаннан кейін өйткені бұл анау жан жақты қыдырып жүріп өзі бір келіп қалған кезде о деп қуанып шығады да алдынан
а постоянно болмаса ол мысалы білмейді де ғой оны әкесінің жақсы түсінікті
арыз жаздыңыз қылмыстық іс қозғалды иә
абзал мырза адвокатыңызға сөз берейік
абзал мырза қош келдіңіз
қандай бап бойынша іс қозғалды
қазіргі таңда жаңағы кейіпкеріміздің айтуы бойынша ең алғашқы осы жағдай болғаннан кейін арызданған ішкі істер бөліміне барып
ыыы шымкент қаласы әлфараби аудандық ы полиция басқармасына барып арызданып аталған арызы бойынша қазақстан республикасының үш жүз сексен тоғызыншы бабымен
яғни самоуправство дейді ғой жаңағы сол бабымен іс қозғалып өзінше билік ету былайша айтқанда
сонымен іс қозғалып қазір сотқа дейінгі тексеріп тергеу амалдары жүргізілген
алайда жаңа өзі айтып кеткендей екі балам үшін екі баламның әкесі ғой жақсы болсын жаман болсын деп бұл ы тергеушіге барып өзі ы өтініш жасап жаңағы тоқтатуын сұранған
яғни ы қылмыстық қудалауды тоқтатуын сұранған
сол себептен ыыы бір жыл өткеннен кейін арада ы жаңағы ыыы неге интернетке түсіп кеткеннен кейін ыыы социалдық жүйеге түсіп кеткеннен кейін
ы қайтадан арызданып қазіргі таңда ыыы жаңа аталған шымкент қаласы әлфараби аудандық ішкі істер басқармасының ыыы мен арызданғаннан кейін қазақстан республикасының жүз қырық жетінші бабымен іс қозғалды
яғни жеке өмірге қол сұғу ы қол сұқпаушылықпен және ыыы жеке өмірге қол сұғу
сонымен ы іс қозғалып қазіргі таңда ы тексеру тексеру тергеу амалдару жүргізіліп жатыр
оны әрине ол іспен барып өзім таныстым ыыы құр адвокат ретінде
бірақ тергеудің тергеуге нұсқан зиян келіп кетпеу үшін оны дәл нақтылап айтып бере алмаймыз
айтуға болмайды былайша айтқанда
кім жүктегені анықталды ма ең болмаса
енді қазіргі таңда ыыы аталған кейіпкердің арызы бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша қазіргі таңда тиесілі сараптамалар тағайындалды
ы жаңағы ыыы сезікті ретінде бұрынғы өзінің азаматтық некедегі күйеуі айта кетейік азаматтық некедегі күйеуі жаңағы сол
және соның қарындасы жаңағы бейнетаспаға түсірген солардың смартфон телефондары тәркіленді
тәркіленіп қазіргі таңда тиесілі сараптама жүргізіліп тағайындалып
әсия ханымның бұрынғы сол азаматтық некедегі күйеуі сыйлық ретінде берген моншағына жаңағы дыбыстық тыңдайтын құрылғы жүрген жерін анықтайтын кординаттарын анықтайтын құрылғы салып берген екен
бұл қаншалықты заңды бұл да жаңағы адамның жеке өміріне қол сұғу бабына кіріп кетеді ме
әрине соған кіріп кетеді ол заңсыз
ол ол өз алдына бөлек сияқты
енді мынау ы таспаға түсіріп алып соны бүкіл елге таратудың өзінің басқа айыптауы бар шығар
осының барлығы ыыы осы бапта көзделген
өйткені бұл ыыы жеке өміріне қол сұғып отырғаннан кейін оны және таратып жан жаққа тарату оның өздерін масқаралап қоймай бүкіл ыыы ғаламторға жүктепті
а оны әрмен қарай тергеу барысында оған да бап қосылады яғни оны дәлелденгеннен кейін
егер дәлелденіп жатса сол жерде болған адамдардың ыыы жазасы қандай болуы мүмкін
жазасы ыыы жүз мың айлық есептік көрсеткіштен үш жылға дейін бас бостандығынан айырады
мхм түсінікті егер әділетті сот болса әзірге рахмет
әділхан аға студияға қош келдіңіз
ы қыздың ары ұлттың арымен бірдей ғой қашанда қазақта иә
бақпасаң бала кетеді қарамасаң қатын кетеді дейді кейде қазақта осындай да сөз бар
дін не дейді бұл туралы
ислам шариғатында ы ислам шариғатында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ей жастар қауымы сендерден кімде кім үйленуге шамасы келетін болса үйленсін дейді
ы егер үйленуге шамасы келмесе онда ораза тұтсын дейді сабыр етуге бұйырылады
ы мен енді бұл кісіні ақтап алайын деп отырған жағдайым жоқ және бұл кісіні мен айыптайын деп отырған жоқпын
мен бұл жерге мәселе кірісім жоқ негізінде
ыыы ислам шариғаты барлығымыз білеміз мүлдем зинаға жақындамаңдар дейді мүлдем жақындамаңдар дейді жақындамаңдар дейді
ал енді ыыы ислам шариғатында ы үйленуге шамасы келмесе жаңағы анау бұрынғы кездерде махр сыйлығына көп ақша сұрайтын болған ғой
махр сыйлығын кішкентай нәрсе болсын беріп үйленуге тырысыңдар дейді
ы бірақ енді сол нәрсені біреулер пайдаланып кішкентай нәрсе беріп үйленіп одан кейін ажырасып кетіп қайтадан үйленіп соны оны да бір қадірін кетіріп жіберді қазіргі кезде некенің
олай жасауға да болмайды
ал енді ы әйел кісілерге келетін болсақ енді ислам шариғатында мына жерде енді орынды ма орынсыз ба білмеймін ы айтқанымыз
ислам шариғатында өздеріңіз бәріміз білеміз төрт әйелге дейін алуға болады
міне сол төрт әйелге шейін алуға болуының бір себебі бұның астындағы даналығы міне осындай жағдайлардан сақтап қалу
міне жаңағы бұл кісі айтып жатыр ғой жаңағы табиғи қажеттілігімен жолықтым басқа деп жатыр
енді мен оны ақтап алайын деп жатқан жоқпын
мен бұл жерде айтайын деп отырғаным ислам шариғаты төрт әйелге рұқсат беруі осындай ыыы күйеуі қайтыс болады немесе бір жағдайда болған әйелдерді некеңе алып
олардың осындай күнәға барып қалмауынан құтқару мақсатында ғана
иә некелі түрде жүзеге асыру дейсіз ғой жаңағы
а мына жерде қазір мына болған нәрсенің барлығы не болды мынаның барлығы масқара
қараңызшы ы менің айтып отырғаным сол ғой жаңағы ы заң алдында болмаса да енді құдайдың алдында некесін қиып екеуі қосылған екен мешітке барып
және ол жігіт өзі талақ айтып жүкті келіншегін тастап кеткен екен кезінде
ал енді бұдан кейін мына жасап отырған әрекетін ыыы қалай ақтауға болады
жоқ мен бұны ақтаймын деген жоқпын
қалай түсіндіруге болады қалай түсінуге болады
ислам шариғаты бұл нәрсеге тыйым салады
жалпы талақтан кейін қайтып келіп бірдеңе талап етуге адамның құқығы бар ма
енді бірінші әуелі егер талаққа келетін болсақ үш рет талақ берді ғой сосын барып тұрып қайта қосылуына болмайтын еді
егер ол болатын болса да оны барып қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ішінде фатуа бөлімі бар сол жерге жазбаша түрде болған жағдайдың бәрін айтып
егер ол жаңағы бір жерде айтқан сөз ол үш талаққа жата ма бір талаққа жата ма соның бәрін фатуасын шығарып сосын егер ол үш талақ емес бір талаққа жататын болып шығатын болса
одан кейін қайтадан некесін қиып қайтадан қосуға болатын еді
бұл кісілерде ол нәрсе де орындалмаған
ал енді жүкті әйелге талақ айтуға болады ма
енді ол арғы жағы бола береді ғой ол екеуі келіспесе басқа
одан кейін ол талақ айтқаннан кейін де күту керек деген нәрселер бар бірнеше күндері бар
оның барлығынан кейін мақұл оның бәрі өткеннен кейін біз ажырасып кеттік болды одан кейін деп үшінші мына жігітпен жолықтық
ол табиғи қажеттілік анау мынау деген оны ислам шариғаты ақтап алмайды енді ол
оны керек болса енді мына ер азамат қазақтың азаматына юрист болса да қазақтың азаматы ғой
барлығымыз оны менің ойымша керек болса өзіңізден бастап айтайық бұл нәрсені сіз де ақтайсыз деп ақтап шығасыз деп айта алмаймын енді
сондықтан бұл шариғатта бұл дұрыс іс деп қабылданбайды
дұрыс айтасыз әділхан аға бұл жерде біз ы ешкімді ақтау немесе даттау емес біз анық қанығына жету үшін
бірақ аға тұра тұрыңыз қос тарапты тыңдап көруге тырыстық әрине
ыыы бірақ енді жаңа ы абзал мырзаның өзі айтқандай олардың ұялы телефондары тәркіленіп қазір тергеуде жатқандықтан біз олармен байланыса алмай бірден үйіне баруды ұйғардық
үйіне барып едік бұрынғы күйеуі орынбасар мырза болған жоқ
ыыы бірақ үйде ата анасы болды ыыы камерасыз сөйлесуге ғана келісті
біз ол келінімізді тіпті танымаймыз да білмейміз де бізбен бірге тұрған жоқ
баламыздың екінші некесі еді деп ы және не болғандарын араларында неше бала бар екенін не болғандарын біз білмейміз деп айтты
абзал мырза ол алдағы ы тергеуге қатысты ма мынау іске байланысты айтты ма
қазіргі таңда ыыы бұл ы кейіпкеріміздің ы менің ы жаңағы клиентіме ыыы көптеген ы жасырын нөмірмен басқа тіркелмеген нөмірмен ұялы телефонына көптеген қазіргі таңда қорқыту әрекеттері болыватыр
именно орынбасар емес жаңағы азаматтық некедегі күйеуі емес оның достары және таныстары және белгісіз бір азаматтар қоңырау соғып ы арызыңды қайтып ал ы неге өйттің
ы болмаса сабырға шақырып сабырға кел ыыы одан бөлек ы дөрекі сөздер сөйлеп қорқытып тартып аламыз екі кәмелетке толмаған деп
ы көптеген ы сырттан көптеген ы қорқыту қоңыраулары түсіватыр
сол себептен мүмкін ол жақты да айтып бере алмаймын енді не себептен танымаймыз деп оның барлығы тергеу барысында
тартып аламыз дегенге негіз бар ма
негіз оған жоқ әрине ол балалар кімнің тегін алған
балалар әкесі отцовство берген
әкелік танылған әкесі өзінің атын берген
алайда бұл жерде қазақстан республикасының неке және отбасы заңына сәйкес ол балаларды ы алған жағдайда ол ала алмайды
ол анасының ы анасының тәрбиесінде өседі он бір жасқа дейін
жаңа заңда көзделгендей ол тек қана әкесі ретінде ыыы қазақстан республикасының неке және отбасы заңының баптарына сәйкес соған сүйене отырып
ауданаралық ы жасөспірімдер жөніндегі сотына шағымданып көруге көруге ыыы рұқсат алады рұқсат алады тек қана
өйткені сол заңда атап көрсетілген заңда ыыы көрсетілген ата әке шешесі балалардың тәрбиесімен айналысу міндетті екеуінің де құқығы тең бірдей деп
ал былайынша тартып алып кету ол көзделмеген
тек қана ыыы бала он бір жасқа толғаннан кейін сот психологтардың қатысуымен жаңағы білім бөлімінің мамандарының қатысуымен сұрайды баладан кәмелет
иә ол жағы түсінікті
әсия ханымның айтуынша ең ауыр батқаны ыыы бойжетіп отырған екі қызыма қиын болады деп отыр
бұл отбасында психологтар бірінші кіммен және қалай жұмыс істеу керек осы жағдайда
әсия ханыммен жұмыс істеу керек
әуелі өзімен иә мхм қалай әсер етеді бұл адамға
бұл ыыы өте ауыр әсер етеді
бар ы осы айтқан оқиғасына қарап әсия ханымның ы мінезін жалпы өзінің ы несін түснуге болады қандай адам екенін
сондықтан осындай ыыы түсініктегі осындай психологиядағы адамға бұл өте ауыр әсер етеді өте ауыр әсер етеді
сондықтан бұны сондай сонша жүрегіне жақын соншалықты қай жақтарын қалай алу керек деген сияқты талқылап психологиялық техникалармен әрқайсысын орнына салып
қабылдауда бұл болған оқиға сол оқиғаны қабылдау адам
әркімнің басынан оқиға өтеді
сол адам сол оқиғаны қалай қабылдайды соған сай ол өзінің психологиялық портретін травмасын стресс болады ма депрессия болады ма солай жалғасады
сондықтан осы қабылдауды оны ы ретке қою керек
сол кезде ы кішкене жеңілдеу қабылдау түсіну сондай біраз ы факторлар сондықтан әсия ханымға бірінші көмек керек
содан кейін барып ы әсия ханым реттелгеннен кейін барып ол балаларына анасымен бірге
сондықтан сондай сәтте бір қарым қатынасты аяқтадыңыз ба ол міндетті түрде бір психиканы әсер еткеннен емес ақыл кеңес алу үшін
қарым қатынас аяқталған қарым қатынасты ол қай деңгейде қалай жалғастыру ол жерде қандай нелерді сақтау деген нәрселерді мамандардың кеңесі арқылы аяқтау керек
сол себептен осындай кез келген қарым қатынас аяқталғанда сіздер маманға жүгіну керексіздер
бұл кісі өзі қалай білді солай аяқталды
әрине аналық өзінің инстинктіне сай мен балаларды әкесінен айырмау керекпін деген бір түсінікке ғана жүгінді
сосын бұл жерде мен ойлаймын жалпы біздің ы мемлекетімізде отбасыларында отбасының құрылуы және жаңа қарым қатынастың аяқталуында дін алдындағы некені айтады
дін олардың некесін қосады бірақ ы некесі айырылған кезде ол жерге ешнәрсеге өзін жауаптанбайды
көрдіңіз бе оны сен сондайға келмедің онда соңына дейін аяқтамадың деп те жауаптанбайды
сондықтан мен өзім ойлаймын дін басындағылар некені қияр кезінде олардың заңды некесі бар ма соған қарау керек деп
қазір солай қазір қарайды
заңды некесі жоқ болса оның некесін иә қимау керек
осындай нәрселерден болып жатқан барлық мешіттерге нақты имамдарға тапсырма берілген қазір
ахаж бөлімінің ы куәлігі болмаса иә некесін қимайды
қазір ереже солай осындай солай ғой әділхан аға
аха осындай қателіктерді айту арқылы біздерде осылай заңымыз толықсиды ғой жас мемлекет болғандықтан
біздің енді жалпы өзіміздің ы халықтық ұлттық менталитетіміз бар
онымен қоса әрбір қаланың өзінің осы менталитетке толықсып енгізетін тағы да факторлары бар
соған сай оңтүстік өңірдегі болған оқиға болғандықтан бұл жерде ы расымен де әркімнің әркімді ойландыратын барлығымыз ұл қыз тәрбиелеп отырмыз
сонда ы бізде мектепте де бұл оқытылмайды жоғары оқу орынында да оқытылмайды
қарым қатынасты құру қарым қатынасты және аяқтау оны үзу отбасын құру деген сияқты осы жақтарынан ы бір ы жалпы халықты сауаттандыратын
білім беретін бірдеңені біз қолға алу керекпіз
жақсы енді бұл жердегі ең қиыны мынау болып тұр
әсия ханымның біздің студиямызға келгендегі де басты мақсаты осы
бұл ыыы видеоны көрген адам бірден не ойлайтыны түсінікті ғой бағана айтылды иә иә
бірақ бұл жерде ыыы бір дұрыс емес ақпарат беріліп жатыр да
мысалға ол ғаламторға тарап кетті ол енді өшпейді
өшпейді ол иә мхм қыздары бой жетіп келе жатыр алдағы уақытта құда құдағи болып араласқысы келеді
сол кезде күйеу баласы болсын басқа біреу болсын қызының бетіне немесе тағы біреу басқа бетіне басып енесі келіннің бетіне бірдеңе деп айтып қалса осы
содан ауыр нәрсе жоқ қой өмірде
иә сол соның қаншалықты ауыр болуы жеңіл болуы ыыы әсия ханымның қабылдауынан кейін болады бұл бір
екінші мынадай нәрсе бар кез келген оқиға сол болған сәтте сол бір аумақты қамтып өзінің осындай бір энергиясын таратады
уақыт емші деген сөз жай болған жоқ
уақыт өткеннен кейін көптеген нәрсе басылады ы көптеген нәрсе өзінің орнына реттеледі
иә сондықтан осыны осы бағанағы видеоны көрсетті ғой енді өте қиын видео
сені кінәлап тұр өзі кінә мен кінәлімін кешіріңіз деп тұрсыз
осы өзін ақтап алуға болады ма
осы мен ондай емеспін деп кешіріңіздер бұл мені әдейі өздері қинап түсірді деп өзіңізді ақтап алуға болады ма болмайды ма
соған тырысып жатырмыз ғой
иә соны енді сөйту керек
ыбырайым аға бұл жерде қарап тұрсақ жасалған әрекеттер біріншіден ыыы жігіттің өзін өзі ақтап алу үшін жасалған әрекет деп айтылды жаңа
енді ы бір рет ы некеде болған екен ммм ол бала шағасы басқа жақта әйелі басқа жақта
ы екінші рет некеде болды бірақ отбасын айрандай ұйытып отыра алмады
ие бола алмады былайша айтқанда жігітше айтайықшы ыбырайым аға иә
енді сол үшін ол енді біреуге ызаланды ма әлде жауапсыздық па бұл
енді біз қазір қарап тұрсақ монетаның екі жағы болады ғой мхм екінші жағы бізге көлеңке болып тұр ғой сөздің шыны керек
біз ол ер азаматтың аузынан ешқандай сөз естіген жоқпыз
кез келген адам өзін ақтап алу үшін мен жаманмын деп айтпайды
ы мен бұл жерде бір жала жауып немесе әсия ханымды бір балғаттағым келіп тұрған жоқ
жала жапқан адвокаты отыр қазақстан республикасының қылмыстық кодексі бойынша за клевету оған да жауапқа тартылатын болады
бірақ енді мынау халықтың алдына шығып отырғаннан кейін ы халықтың көзімен айтқым келеді де енді жеке пікірім де
ыыы біз күннен күнге осындай жағдайларға кейінгі буындар душар болып жатырмыз да
ыыы мына алдыңғы әжелеріміз аталарымыз отыр ғой ыыы ол кезде қазақтың қаймағы бұзылмап еді
қазір қаймағы бұзылып сүтіміз сұйылып бара жатыр
ыыы үнемі өзім оңтүстіктің жігіті болғаннан кейін сендерде оңтүстікте қазақи ы менталитет жақсы дамыған дамыған деп бәрі мақтайтын
енді ол жасыратын ештеңесі жоқ осы солтүстік жақта жүрсек те батыс шығысқа барсақ та салтқа берік дейді салтқа берік деп
бірақ оңтүстіктің де қаймағының бұзылғаны міне бүгін көрініп тұр
қаймаққа бір үлкен қара шіркей түскендей болып тұр да шыбын ба ол түскен нәрсе бәрібір айнытады ғой
ыыы енді бұл кісіге тек алла сабыр берсін
сіз аллаға мінәжат етіңіз ыыы өзіңізді адамдардың алдында ақтап аламын деп нетіп жатсыз ғой
бірақ енді ол жігіт жақтікі енді жігітті де кінәлауға болмайды
мүмүкін оның да бір өзінің өкпесі болған шығар наласы болған шығар
ыыы сіз енді қазір осы осындай жағдайға барғанға өкінесіз бе өкінбейсіз бе өкінбеймін
өкінбейсіз да не үшін өкінемін мен
иә мынадай мынадай нәрсе бар ғой міне біздер айтып жатырмыз жаңа қарым қатынас жалпы әйел деген қазір теңдік алды
осы сөзді қатты айқайлап айтады әйелдің теңдігі бар әйелдің құқығы ер азаматпен бірге
сол қай құқық не туралы айтады сол кезде
ол дегеніңіз әйел өзінің қарым қатынасты таңдауында өзінің пікірі бар өзі біледі
серікгүл ханым мынаны айтыңызшы мәселен ыыы ер азамат ыыы жарайды ыыы бұл оқиға емес жалпы осыған ұқсас бір оқиға болды деп ойлайық иә
мәселен ер адам өзінің ыыы әйелін ұстап алды мысалға басқа еркекпен да
әйелі көзіне шөп салған ер адам оны өзі жазалау керек пе әлде туған туысқандарын апарып әкесін алып барып қарындасын алып барып ғаламторға салып
әрине дұрыс емес қай жағынан тіпті мысалы ол қандай еркек барады бұндай әрекетке
ы біздің ы жаңағы әсия ол өзінің де абыройы емес пе әрине өзінің абыройы
өзі еркек міндетін дұрыс атқара алмағандықтан әйелін дұрыс бір жерде дұрыстап ұстап отыра алмады
сондықтан ол өзінің еркектік өзінің намысынан ы келу керек
бізде көп адамдар жаңағы өзінің істейтін іс әрекетінен бұл бұл ер азаматты ойлауға болады қандай екенін
бастаған ісінің аяғы не болады екенін ойлай алмайды
бір екі қадам алдыға ойлай алмайды
ересек адам оқыған сондай білімді болса ол ойласа осыны осы әрі қарай жіберсем соңы не болады дегенді
соның бәрі ойлай алмағандықтан бір көшек алдыға өз өміріне өз өміріне өз отбасына өзі жауап бере алмайды деген сөз бе
қазір мен өкінбеймін дейді де бұл неге дейді өкініп отырған жоқ
өкінбейді дұрыс оған сіздің өйтіп ы жоқ құқығым жоқ
жоқ жалпы неге сіз ондай нәрсені айтасыз жалпы
намысына тиіп отыр ғой
жоқ намыс енді ол еркектердің де намысына тиеді ғой мәселен менің де әйелім мен мәселен ы жоқ
ажырасып кеткеннен кейін айтқан жерден аулақ ажырасып кетсеңіз одан кейін ол өзінің қарым қатынасын құрастыра береді өмірі енді ол
соған сіз әке шешеңізді апарып араластырар ма едіңіз ыбырайым араластырмаймын
міне мәселе осында болып тұр мәселе мәселе осында
ол екі екі үйленген еркек қой екі рет үйленген уже ол бір келіп бір кетіп жүрді
енді ол қандай ыыы қызғаншақтық қой ер азаматтар былай қарайды әйелге
менің менің ғана қасымда менімен ғана бол
өзімен ғана болғыза алмады ма болды әйел одан бас тартып кетті ме менікі болмасаң онда ешкімдікі болмайсың деген осындай бір сауатсыздық
ы бағанадан бері тыңдап отырып ойлаймын осы бізде заң қайда
жаңағы ең бірінші қарындасым айтып отыр бірінші он сегіз жасымда мені алып қашып кеткен дейді зорлық па
зорлық қой зорлық зомбылық адам ұрлығы адам ұрлығы
одан ол проглотил дейді өткізіп жіберді екі бала туды үш бала үш үш үш бала туды жарайды
одан кейін басқа адаммен кездескен екен қайтыс болды енді ол түсінікті
басқа адаммен бас қосқан екен өкіметтің заңы қайда загс қайда
жоқ молдаға барған әйткен сүйткен бір кезде ол келіп мені талақ деп үш күн үш рет айтты да тастап кетті заң қайда
бізде жаңа серікгүл дұрыс айтып отыр ертең бір жағдай болған кезде молданы шақырмайды ғой
тағы бір ұнамаған жері ешбір ол менің қыздарымның көзінше мені ұра салатын дейді анауыңды бере салшы мынаны қоя салшы деген сияқты
ей адам емес пе адам деген неге әуелден ол өзінің жұмсақтағын көнбістігін көрсетіп алды содан кейін ол ойына келгенін істеп отыр
бүй дейді ол алматыға кетіп қалды пәленбай жыл бүйтті сөйтті бір уақытта келді
неге кіргізеді дені дұрыс адам
мен енді психолог психиатр дейтін ағайынды нәрселер ғой соған қарап отырып өзім егер мені біреу алдап кетсе
или басқа жағынан бір ақшаңды алып бермей кетсе екіншіде оған сенбейді
жарайды балалар үшін деді балаларға сондай әке керек пе бір келіп бір кетіп сабап кетіп
ол және өз балаларының көзінше емес ана бірінші өсіп қалған бойжетіп қалған қыздарының көзінше ұрып кетіп сабап кетті деген
мен өзім сол күні сотқа беріп құтылар едім сол кезде мынандай әңгіме болмас еді
шынында да басыңа мінгізгенсің ол бір а екіншісі мен атасына атасын соттату керек деп отырмын
қасиет адамның адами қасиеті қайда үлкен кісінің
қайта білмеймін танымаймын дейді одан кейін саған айтып отыр иә білмеймін танымаймын
ол ол не деген адам ол
ана екі бала ол әлгі көрсету емес өзін өзі ақтау емес екі балаға ештеңе төлегісі келмей отыр
алдында да түк төлеген жоқ асыраған жоқ әкелік жауапкершілігі жоқ
енді сол екі балаға ештеңе төлегісі келмей отыр менің ойым
серікгүл ханым иә жаңағы ойыңызды аяқтаңызшы
ы жалпы табиғатта ер мен әйелге тыйым қойылады жаратылыстан
ол тыйым әйелдің поведениесы дейді іс әрекетіне тыйым қойылады
сондықтан әйел қарым қатынаста бір ер азаматпен болса басқа біреумен тағы да ы қылмыңдау қарым қатынас жасауға жоқ тыйым
ал егер де ол осы табиғаттан осы қойылған тыйымды өзі бұзып тағы басқа біреуге қылмыңдау еліктіру деген әрекет жасаса ол өз ішінен өзін кінәлі сезінеді
бұл табиғаттың салып қойған әйелдің ұяты деген қасиет
ол психологияда сол санада бірге қалыптасады
сол себептен өзі бір ер азаматтың несі бола тұра біреуге бір қандай іс әрекет қылса өзін кінәлі сезінеді
ал бұл жағдайда бұл жағдайда неге кешірім сұрады шоковое состояние болды ма болды
ол жағы да ы толық ы қабылданады бірінші екінші өзі оңтүстікте өскен алматыда
біреумен тіпті ажырасқаннан кейін де күйеуі қайтыс болғаннан кейін де бір жыл екі жылдан кейін отбасын құруға болмайды
күйеуін қайғырып әлі отыру керек деген әлі қалған ы сондай түсінік бар
осының бәрін ол басында бір бұзылды
екінші әрі қарай мынау күйеуімен ажырасқаннан кейін заңды некеде онымен тұрған да жоқ деген сияқты
әлеуметтен қойылатын тыйым ол психологиялық тұрғыда ішкі дүниесінде тұрады оны әркім түсіндіріп айта алмайды
сол себептен бейсаналы түрде өзі саналы түрде түсінбестен автоматты түрде адам қай кезде шоковое состояниеге түскенде санамен ешнәрсені талқыламайды
талқыламайды дене бірден өзін өзі құтқаруға іс әрекетке кіріседі
сол кезде адамның бейсанасы қосылады бейсанадан шыққан сөздер
түсінікті сәуле апай сонда ыыы аза тұтып жүре беру керек пе еді
оны бұрын екінші рет өзінің өмірін құрастыруға енді ол табиғат махаббатын табуға тырысқаны қателік болды ма кезінде сосын үшінші рет
бұл негізі мен балаға қарап отырмын ғой енді бұл қазіргі заманда бұрынғы замандарда отыра беретін ді
ерте замандарда енді біздің уақытымызда талай келіншектер бар екі үш баламен қалып осы уақытқа дейін
отыз жеті жасымда қалдым жиырма жеті жасымда қалдым деген бір жолдастарымыз бар әлі күнге дейін міне бала шағасын жеткізіп отыр
ол бұрынғы менталитет еді
қазіргі мынау заман ағымы болды ма әлде осындай альфонс еркектер көбейіп кетті ме әлде
күнін көру үшін сол бір әйелді тастап екінші әйелге барады
осындай жағдайға душар болып отырған бала ғой бұл бала сондайға алданып отыр
міне махаббатым болады енді
бұл бірден көрмеген күйеуден көрмеген рахатты екінші жолдасынан көрсем екен деген бір сезіммен кеткен әйел ғой енді
ал көрдің бе енді оның ыыы жаңағы видеоға қарап отырсақ былай қарағанда оны түсінген адамға өте ыыы қиындау көрген адамға
а бірақ менің өз ойым бұл әйелдің кінәсі жоқ бұл жерде
ол әбден басынғандық ата енесімен келіп тіпті үш төрт кісісін алып келіп жаңағы ақша төлемеудің амалы мен солай деп ойлаймын
алимент төлегісі келмейді түсінікті
ы мына нәрсені қайтадан ескерте кеткім келеді
біз ыыы екі тарапты да тыңдауға тырыстық
бірақ ыыы бұрынғы ата енесінің үйіне іздеп барғанда бұрынғы жолдасын іздеп барған кезде ол кісілермен хабарласу мүмкін болмады
ал естіген жауабымыз әлгіндегіндей болды
енді алдағы уақытта осы бағдарлама эфирге шыққаннан кейін егер ол қарсы тарап өз айтар шындығымыз бар негізінде былай еді дейтін өз ойы болатын болса біз тыңдауға дайынбыз
айтпасқа амал жоқ
елімізде шаңырақ көтерген әрбір төртінші отбасы көп ұзамай ажырасып кетеді екен
нәтижесінде жүрегі ашу ызаға толы жас келіншек тірі жетім атанған бала мың жылдық болуға ниеттенген құда жекжаттың бір біріне қарауға беті қалмайды
жаңылмайтын жақ сүрінбейтін тұяқ болмайды дейміз ғой
алайда еркек бұзылса отбасының шаңырағы ойран әйел бұзылса ұлттың тағдырына қауіп төнеді емес пе
ұлт тағдырын ойласақ үйдегі әйеліміздің қарындастарымыздың тәрбиесіне мән берейік
бірақ хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар